Ríndoo̱ nagigaa xa̱bu̱, nani̱ méjúnꞌ ikhúún rí na̱ni̱ thanuu̱ naxtúmindú iná na̱tsu̱waa̱n jmaa inárdiyaꞌ itháa̱nikhaa riꞌkhui̱ e̱ni̱ thanuu̱. Mangaa rí nagigaa xa̱bu̱ najmaaꞌlú, najmu̱ꞌ sábila yuꞌjua xtílóo̱ rí naxu̱ꞌdáá agoo nakhúu̱ para que rí maxaa̱le ríndoo̱ rí naꞌni néꞌngo̱o̱. Ŋgaa̱ mú naŋa̱jun aphuu rá, ndajii̱ inúú awáꞌ jamí bugambíliá e̱jii̱ naꞌŋa̱a̱ para que rí na̱ka̱taa̱la rí naŋajun aphuu xa̱bu̱. Ŋgaa̱ rí naꞌkhu̱ edxu̱u̱ rá, na̱ñu̱u̱ inádiyáꞌ na̱gíꞌmuu jidoo̱ꞌ para que ri ríꞌkhui̱ maxaa̱le rí nagigaa̱, rí riꞌkhui naꞌngo̱o̱ tséke thaa- náa̱- guꞌjuá thana, naꞌgo̱o̱ má nambáyuu̱ guꞌjuáá xkhui̱ rá.